طبعا لا ودي من سابع المستحيلات ودايما فوق كل ذي علم عليم والمعرفه متجدده ومتغيره كمان حاجات كتيره الناس كانت متخيله انها عارفها وبعد كده ظهر انها غلط لي زمن كتير الناس ما كانت عارفه انه الارض دي كوره ولمن الناس الاكتشفوا الكلام ده الدنيا كلها قامت فيهم واظن كانوا دايرين يكتلوهم ولا كتلوهم عديل ما عارف لكن بتلقي ناس عنيده وبتصر علي رايها وما بيقبلوا انه يقولوا ليهم الكلام ده غلط وديل بيكونوا مشكله كبيره خلاص والتعامل معاهم صعب شديد